Ni pasqyrë e zhytun nihere osht mirë me ju largu me ujë edhe me pallomë çka ka ndytsi ose pluhun n’to. Masanej me marr sprejin e xhamave që munesh me përdor pasqyra- për pasqyra me e qit n’cepe t’ndryshme t’pasqyrës edhe me ni pallomë tjetër t’pastër me e fshi prej çoshit n’çosh kadal kadale.